Aw, Kwodwo, ntsi ndɛ so ada abor do ma yɛaka ekyir? ͻnnyɛ hwee, dza mɛka nye dɛ eyɛ a nna edzidzi ntsɛm. Odur ewimber a dzidzi ntsɛm dɛ mbrɛ ͻbɛyɛ a ibotum ada ntsɛm. Afei, esͻ ͻno hwɛ na ͻannyɛ yie a na yekohu dͻkota osiandɛ obotum so aba no dɛ ͻyɛ ͻhaw a ͻwͻ hͻ ma wo. Osiandɛ obi a eda a edze nkradze to nkyɛn a ͻbͻ ahanamakye a inntum nnsoɛr dze, ͻno modwen ho a menntse ase koraa.